في احد الايام عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية القلادة كانت تعطي القطة قدرات خاصة تخليها تفهم لغة البشر وتقدر تتحول لاي شكل تبيه القطة بدأت تستخدم هذي في مساعدة الحيوانات الاخرى وتكتشف اسرار المدينة اللي كانت عايشة فيها